˂hesitation˃ anjara asan'ny zava-kanto afivoaragn'ny tegna tegna manokagna, mampisôkatra saigny, agnao ka ôhatra managno moziky manjary tia tia karokaroky saignignao, miasa vatanagnao de tsy de tratrigna stress lôtry, agnao ka ôhatra tia mandokondoko karaha igny afahagnao mampivelatra le fomba fahitagnao sy fomba fandraisagnao raha izy